Hozirgi kunda mening oltita yaqin do'stim bor, men ular bilan yoshligimdan beri do'st hisoblanaman. Menga asosan uzoq muddatli do'stlar qadrli hisoblanadi. Shuning uchun men ularni qo'rqmasdan yaqin do'stim deb atashim mumkin.